<hesitation> abana ebiru binu bali happy because omughulhu wahatya bakaghe bakaghenda baka accessinga esya sukuru esiwene, ibathunga esya tv omwamaka ebyathabyahu obuthuku obwakera. <hesitation> ekyakandi mughulhu wakera kale enanga esyananga esya services ngesya health services kera isisirihu kera ngahatya kusiri. Neryu abana bali happy ebiru binu kulenga omughulhu wakera